ودي أتعلم اللغة اليابانية, لإن الثقافة اليابانية عموماً مرتبطة كمان بلغتهم, بكلماتهم وحروفهم, ولغتهم جميلة, وكمان لإني أحب الإنمي, والأفلام اليابانية, وأتمن إني أفهمها بدون ترجمة كلياً, لأني بفهم بعض الكلمات, لكن مو كلها, اللغة اليابانية حلوة.